Es como tä'ak ät ku'twisa'u't ti'yäjkä't nkä'su säk y je säk nkojtayu't apit pasok y je apit pasok nujku't wo'spä'u't, sunyi ntzijku jenä't nkojtu't y ya tzaji'nhojmä jete ntzäjku't tiyäk caldo de kasyi, ajka't kasyi y jete nkowispatä, wina nukpatä nkojtapyatä pijunä, nap tojku je pijunä jenä' ajka'patä je kasyi', jenä ntänhtäjkäpya jetyoj wa'kutyä ni'wisu, jenä ni'mponhpatä, ni'tze'patä, jenä sospatä, sospatä juktojmä y jenä nkojtapyatä sea chayote o se'tapyatä arroz, nkojtapyatät este koya' y cebolla y nkojtakye'tatä apit pasok, nkojtapyatä oregano wa'ku syuni oma tzi'u, y jejtzye sunyi ompa putpa, yyy jenä pijpa aneji'k sunyitä este syunitä nkä'spa je sis je pollosis, y katä sunpa tambien muspatä ntzäkä eya'ta' wik'ku', es como yoya wik'ku', wakas wi'k'ku tambien muspatä mpreparatzäkä, igual muspatä ntzäkä, y este igual tzaji'nhojmä cenatzäjku't, ti'yäjkät nto'nhu cafe con malanga, je malanga ntzijku't y jenä nkojtu't juktojmä, nap manhu'k tokni'tzäki nkojta't usyäk kana, wa'ku jana pujtu kana japa, jete't cenatzäjku tzu'kä' mientra nä't nkenu television, jenyanhkä.